Fewnatendu manga on bedo hauta dum be lantarki Ngam sigugo kuje ha nder ta vonna. bedo wata kujeji ko nandi be ndiyam, tingeere, tattashe, be angalaaje ha nder mai ngam fewna dum hosa wakkati masin ta vonna.